في الوكت الحالي انا نقدر نتكلم لغتين هما اللغة العربية لان هي لغتي الأم. واللغة الإنجليزية لان هي اللغة التانية ابتاعتي اللي انا شغالة بيها واللي انا درستها في الجامعة وفي الكلية وحاليا باعمل ماجستير فيها، وشغلي كله فيها، واشتغلت في مجال التدريس ومجال الترجمة من عشر سنين فالبنسبة لي بقيت يعني بقا عندي مستوى متقدم في اللغة الانجليزية. ونقدر نتكلم بيها اكويس خصوصا ان هي معايا وبامارسها في أغلب مجالاتي.